<hesitation> Asan'ny vitana amin'ny fahombiazana sy de hoe misy firy fa anao zany refa mino anle raha oe ahà tegna manam-bintana zaho ty, de magnaraka agniny koa fahombiazananao fa refa sy mino agnzegny anao de afaka hoe fahezahagnanao no ataonao de mba mampahomby anao.